ساݨ توں بُدّھی مان جانور پہلا، ہاتھی یادداشت بہت مضبوط سو مُکھ جیّو جتھے بچّے دی سنبھال کردے ہن۔ دُجا، ڈالفِن بہُت سمجھی آتی سو مُکھ جیّو سمندر وچ سہجوگ نال شکار کردے ہن۔ تِجا، کووے چتور اتے سادھنا دی ورتوں کرنا جان دے ہن کھانا لبھن لئی چُکتیاں بناؤندے ہن۔ چوٗتھا، کُتے مالک نال سمجھداری نال ورتاؤ کردے ہن، کھِتر دی جانکاری رکھدے ہن اتے سکھاؤندے ہن۔ پان٘جواں، بِلیا اکیلی رہ کے شکار کردے ہن اتے سرکھیا اتے کھانا لبھن وچ چتور ہن۔ ساݨ بُدّھی مان جانور او ہن جو اپنے واتاورن، کھانا لبھن اتے سبندھ بناؤن وچ چتورائی ورت دے ہن۔